Ny legioma no karanan-tsakafo azo tehirizina ela indrindra. Indrindra raha ao anaty vata fampangatsiahana. Mety maharitra <hesitation> herinandro maromaro mihitsiny, misy ary moa azo tehirieina amam-bolana mihitsy izy ireny. Fa <hesitation> miankina amin’ilay karazana legioma ihany io: misy ny anana, misy ny <hesitation> karoty sy ovy ireny an. Raha karoty izao izy dia azo tehirizina <noise> herinandro maromaro mihitsy rehefa mbola tsy miova ny lokony.